मुझे सच में बुरा लगा लेकिन मोय कछु अचानक काम आ गया और अब मैं फिल्म नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ यह योजना बनाई। लेकिन यह बात को या वक्त रद्द करना पडेगो, मुझे बहुत अफसोस है रहो है और हम यय जल्दी ही फिर प्लान बनाएंगे।